Anee ayae kasii ap mbaret, aripe tuka, apatishei, akole pandek, akole marakwek, akole fiasiik, akole susweek cha paeen tuka ak aripe kora neko, ak kasishek kidogo chepa kaa, kyatou kong'etee kenyit ap twenti twenti.